أول شي بتلبس ال- الجزمة تبعك الله يعزك. <hesitation> بتبدأ انك <hesitation> تساوي هاي الربطة. <hesitation> بشي شكل ظريف ما بعرف <hesitation> في أشكال وايد منتشرة، على الإنترنت شكل <hesitation> ربطة Fionca متل ما بيحكون عنها bow، هادي الشغلات.